په مطلقه دقيقه توګه هر څه پيژندل ډېر ستونزمن او عملي نه ښکاري. ځکه نړۍ ډېره پېچلې ده او زموږ پوهه محدوديتونه لري. موږ د حساسو او ټکنالوژۍ له لارې ډېر څه زده کولی شو، خو تل به ځینې شيان پاتې وي چې نه يې پوره درک کولی شو. نو بهتره ده چې د پوهې په پراختیا کې هڅه وکړو، خو د مطلقې دقيقې پوهې توقع لږه وساتو.